Ke'k tijuuj <hesitation> saber respetar a la familia al prójimo njel <hesitation> utz neem para ke xtikb'an estudiar na'l chi jun leey k'olik abogado inotario k'olik perito contador k'olik todo wu chaah, wu chaak chemo xtiq riq jun chaak <hesitation> jun este e k'olik rtítulo k'olik este experiencia laboral para ke xtriq taj jun chaak rmal i asi xt'ek pwes hacia un futuro mejor i xtk'ob'ik rpoq para ke xtyaa chu wur xqiil chu rk'jol i njel wa' utz.